Da kor enyimber bi aberantsɛ bi a oesua nsroma ho nyimdzee <noise> agye m' abɔdzin krataa ho- ohu nsroma bi dɛ ɔretsew na ɔ - ɔbɔ n'enyi wɔ kwan bi a na ɔyɛ ne hu do osiandɛ na onyim nsroma a ɔwɔ wim' nyinaa hɔn su. <noise> iyi maa <noise> ɔhwɛɛ dza orisi. Ɔdze n'efir hwɛɛ na ohuu dɛ nsroma no reba asaase yi do ɔnkɔkɔ a nkorɔfo bi na wofi nsroma ne mu esian famu yi. Hɔn a wosianee no nna hɔn atsentsen wowaree <noise> hɔn bɔbea soso. Na iyi bɔ - maa ɔbɔɔ hu ma ɔtsea m', ɔtsea m' no nkorɔfo no hun no na ɔnam dɛ na wɔmmpɛ dɛ <noise> hɔn ho bɛda hɔ ntsi wɔfaa papa no dze no kɔr wim' a besi ndɛ obiara ennhu papa ne biom.